Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ mìŋ yaȧ naȧŋ gbùùyè e golà mie, òfoo mìŋ yaȧ wo golȧ jɔa, kiìŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ mìŋ yaȧ gbùùyè golȧ mie, mìŋ yaȧ gbùùyè golȧ mie òfoo tiŋ ȧŋ naim kùmìè sùà, wɔŋ kaìŋ miɔ̀ŋ wiiŋ, tiŋ naŋ kanaŋ e gbòȧ kii wɔŋ nɛ̀, yèè mìŋ manaŋ gbòȧ kii wɔŋ nɛ̀ òfoo sèè ȧŋ naum kùmìè wɔŋ kàìɔ̀ɔŋ sùȧ, è siaŋ maŋ nyìmȧŋ wɔŋ kanìŋ mɔɔ̀ŋ, soo wɔŋ kàìŋ nɔ̀ɔŋ mìŋ yaȧ naȧŋ gbuuye e gola mie tiŋ mìŋ yaȧ naȧŋ gbuuye sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ òfoo wɔŋ kaìŋ miɔ̀ŋ wiiŋ mìŋ mȧnȧŋ wuùŋ, yèè miŋ naȧŋ ngèè nyɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kiiŋ wuŋ, weètiiìm gbòò wuùŋ.